Tarus wawina si walu e wawina si iwa ta mau tafisa juga talangar bo mari di di mana umur si walu, si takilangar nai di umur i isi tarus disikola ra, a jadi me dasikola difikiran si a bisa loka tarasa bisa da koka di fun di masala ta tarus e kalo tafisa tu wawina yang di di sikola di pengetahuan naikan bisa tafisa bo dadidik nini a nini anak si, tadidik si i nai sinabi, nai tatakrama, jadi takilangar a nai isik babis bukan wawina yang ta ta mau tapaksa bo nai wawina baban, i futi, i riri, te i kubut te watan na bobak te, tapi takilangar nai isi boluk takilangar i pas tura kita te tei. a i pas irakan bo mari ni usia ra, ni sikola ra, tarus laminora harus ruas supaya na kelangar na didik nini anak anak si bisa nai da tumbu jadi mancia nai e gafifin